Tíí na ne kantio ngo kɨtɨ tsí dɨvi kade kudadú tɨ nééve néé ve ne kañēꞌe ñá tɨ kañēꞌe ñá tɨ ne tsí ga intio ngo kɨtɨ ne ntio ngo kɨtɨ tsí kadá kīꞌo duvi kiꞌo má kúꞌu ne kɨ́ꞌɨn tɨ niꞌi ño kɨ́ꞌɨn tɨ niꞌi dō ne kodo núu te kɨ̄ꞌɨn tɨ́ ne kādá kainí tɨ ñaꞌa kɨ́ ní tɨ ne kakūntíkun kútɨ ne gánane ɨn kane iseꞌe do kuenta ne ñaꞌ ka nté ka i dɨvi īdo núu tɨvi tsi kade udadú tɨ do kade kudadú tɨ́ do ne tsi na i kantio ngo kɨtɨ ntio ngo ɨ ɨtíina ngo ne vitsi ne kɨtɨ sé ne ka kantada ntoo tɨ má vitsí dɨvi kaí tɨ ne ɨn dɨvi ɨɨ tɨ́ñɨ kaꞌa in tɨ ne n ɨn latídvi kakaꞌin tɨ kai ɨn kɨtɨ duvi intákaꞌ vi kɨtɨ nani steꞌdā ne kaꞌ in tɨ kɨtɨ ne kaꞌní tɨ kɨtɨ vitsí ne tsi nga íō tɨ́ ne tsí nga intio ngo kɨtɨ ne váꞌa do tɨ tsi kada ío íꞌá tɨ́ ne dɨvi va tsi váꞌa dvi vóꞌco iꞌá nte tɨ kadā ío. Kɨtɨ dɨvi burrú ne vāꞌá tsi kadēi diꞌvi tɨ si dɨvi kuntaka do kɨtɨ ne kueꞌento má kutúntún ne i dɨvi ka né kuntido tɨ tuntun ne í iō tuntu í naseé tui da kadá nazeé tɨvɨnú viꞌi vitɨ ne iō túntun ne tsí ja kasaꞌmi do ra ɨiꞌa ne ñá tui stufá ña tuvī ne iꞌa tsí ja kasaꞌmi ño tuꞌntuntíin na ne kdadvi kada ídiin tɨ dvi katɨɨn katɨɨn ñaꞌa tɨ́ ne dvi venenu ne ntáéꞌe ña kɨtɨ ne káda ntáxiꞌi tɨ ne dɨvi kādá kkadiꞌi tɨ́ dokoō né dvi káda ne kuí do kɨtɨ ne kuíí ño kɨtɨ kaete netíi kaete nē iꞌa ngo ñꞌu máñuꞌu ne káda dɨvi kadá kunūu tɨ ñá naku ītá kɨtɨ duchi ko ne i dkakada ío neɨdava tɨ ne dɨvi carú kado ntikɨ tɨ kadodo ntiꞌɨ karú kɨɨ kada duka ntaíká tɨ dɨvi iti ntáñeꞌe tɨ má kuꞌ ní ñiꞌ tóꞌo tɨ ne dɨvi cārú ntádodo ntiꞌkɨ tɨ kādá ñaꞌa ne dvi náiꞌi sáta tɨ da í sáta ne tɨ́ ne káda ntáxiꞌi tɨ kāda ñaꞌa né ñaꞌa tsí dɨvi venenú náda i tɨ.